א בלענדער האט אזעלכע זילבערנע מעסערלעך, וואס ווען מ'פלאגט איין די גאנצע בלענדער, בלענדער און מ'צינדט אן די קנעפל דרייען זיך די מעסערלעך זייער זייער שנעל און אזוי צומאלט עס די עסן, וואס מ'וויל צומאלן.